أما بالنسبة للناس اللي ما يؤمنون بالأشباح، غالبًا الأشخاص يعتمدون على العلم ويعتجدون أن كل شيء في الحياة له تفسير، مثله مثل التوتر والخيال، العلم يفسر كثير من الظواهر، وهذا يخليهم يشوفون الموضوع بشكل مختلف وصورة أخرى، يتجاهلون فكرة الأشباح ووجود الأشباح.